Binatang yang bisa hidup di air sama yang di darat juga ya, kalau kata gue sih biawak nih, biawak. Gue pernah ada cerita biawak, itu katanya sih bisa buat obat gatel-gatel, gue juga nggak percaya ya, bisa obat gatel-gatel, tapi setau gue pernah tuh sepupu dapet nih biawak nih. Gue pikir dia ngapain tuh nyiyangin biawak ya, sampe diiris-iris kecil-kecil. Dia katanya dia, ini om gue bikin kecil-kecil kayak gini gue mau jual ke tukang umpan, umpan apaan umpan lele, itu bisa gacor banget itu kalau pakai biawak. Pernah juga ada cerita nih, gue disuruh kenapa nangkep biawak di rumah tetangga kan, waduh. Gue pernah ngeliat orang digigit biawak aja, gue serem. Gue bilang, engga ah, gue bukan apa-apa, bukannya takut, gue malu. Padahal dalam hati mah, oh enggak, gue juga takut.